Sa mo ko sa koman mi pi dambung terlebe sepuna setou puna sami pi dambung witu lalana kapa sorongsog nitu ni tonon petu nanendout karia sabong satu dua jam tare tu nuruasen kucan satorona tu pa banting tua tu tare tu wasen su mo karia dout pu sanange tu i walalo ange satu parabu pakeno kasi i